اكتر مشروب مفضل بالنسبة لي هو الشاي بالنعناع الشاي اولا له فوايد وبيخليك مصحصح وفي نفس الوقت النعناع بيدي له نكهة مميزة تحضيره بسيط يعني هي كوباية شاي تحط فيها عود نعناع وخلاص عملنا الشاي بالنعناع فيعني بيخلي الواحد دايما كده في مزاج حلو دايما مزاجه مش متعكر.